Ñy fomba handanjalanjàko ñy hany misy hañitsy <shushes> noho ara-pahasalamà lafa zaho ro miketriky ho any ñy fianakaviako :mampiasa aho hañitsy voa-janaharé ro maha salama ;manahaky anizay ñy fandanjalanjàko ñ'akora ampesako añatiny ñy hany ketrehiko iñy ao, mila mitandrina koa aho o aminy ñy fomba fiketrehako azy.